Okei nii lepo enang <hesitation> peekala inne ngang kalesa maka enang diskasen go lepo nii eng primali nii lepo oto oto ogo politiks awa owago politiks lepo peekala nee teego tungas tabeng, awalea nii politisen bat opong awa talipasieng politiks o tee enang go tungas temo enang disisen nee gaunisigo family koi, ule awa owasie o ule peekala nii nado pagago osinongpo eng oie politiks ke nii affecting diko. Nadoi enang alo maka disisen tabeng gawawa nii nado pagago meeke oigake affecting muliko, teng awa owatu teng nganna pri taim leko ogo enang politiks go mena kalamalako, awa, awa oto oto nee apamma alewa onolila alewa gamalila taba, taba onolipe niikang goi kominiti nakoi. Awa owatung pagago nii nado nii olema niikang peekala politiks nee, tee niikanna disisen making inobabila taba inomalipe. Ange osinoke nado disisen awa owago nado pagago kuunomepa teego tee wikai namo namoona tee peekala menabai toloko, Ote o- o- o- politiks lepo tee decision making nado wikanna teng nado lepo tei pakuwaliko, tete ulikang nado nee teteka ule o politiks otoko teng opong tewo nado pagago wikanna tete lepo peekala nau, nauko tatoloi toloko lepo kominiti nawa otoloko teng te tee enang gawako. Enang ni tewago ninang facebook koka mema lepo onai onai o politiks lepo menabago awago lea ni politisen bat awa owagong o- o- o decision awoi ningpoi gawamo tee tabeng lea tee melang lea aa nado lepo maskela ukawamanawa owago, teng engka awa owatu tee awogoi wikangoi disisen goi, disisen goi niikanna development tee kominiti koi gawalawaluko ule tewoi nadoi tee wrong disisen gawama otoloi toloko. Nammee kominiti goi nammee ule decision gauwainna tabeng, awo nado oto oto wikanna inobalanago, teng awa owago niikanna o nammeeke apealupe o politiks awa owealupe tee politisens naa nai gawawainna malaka tee, tee oto oto osinoke tabeng balawainna o disisen gaukonna tee. Teng inne awa owalatu nado wikang nai pekala poai gawako engka tuna nawa uwako peekala, wikang nai peekala poalili gawawana lepo tee enang o peekala tewoi gawapengna alo. Peekala ami ekonomi loida okopo agapta poko enang o politikol disisen taba gawalawaluko, teka nala asing peekala gawalawa loda tabeng, taba onolia loda ule okopo peekala teego tuba enang ogo nee politiks go kakialie alewa nado otolowaina. <hesitation> loutu loida divolopment teteka tenai aga okowes tee ka ule politiks go nai kakialie ule tee politiks tee awoi mono kakata naake awa menabako tete enang disisen meiking nee tee, temo popo disisen tee lake gaweai matau ai niike la nagovis ie tee apangko matau, matamatau tee matau gaweai. Teng matau gaweena laka ule ispo meeke obolali tee matau gaweitowai, la apema ni aite ten years, twenty years tee kata melila nii ale ano alewanang onoliai, teng lakanna tee disisen gaweaingna, tee te ano owei gaweai. Tewago inne apago o decision o politiks awa owago tee lepo interest malako ngang go free time go.